أنا مو خبير في زراعة الحدايق, بس أحب أزرع بعض النباتات السهلة, مثلاً الصبار, والأعشاب, عندي شوية نباتات في البيت, خصوصاً النباتات إللي تتحمل الحرارة, الورود مرة جميلة, لكن تحتاج عناية خاصة, أحياناً أجرب أزرع زهور, بس مو دايماً أنجح, فالزراعة هواية ممتعة, وتخلي المكان يفتح النفس.